يعني للاسف سؤال للشخص الخطا لانو لا متزوج ولا مغير حفاظة اطفال ابدا بس شي على شي انو نشيل الحفاظه القديمي والحفاظه الجديدي يعني اكيد انو نمسح للطفل وشئ بعدين الحفاظة الجديدي نخليها جواتو ونلصق اللاصقات من الجهتين وخلاص